أول سؤال هو شين الشي اللي يهمك في حياتك؟ والثاني شين الشيء اللي تبي تحققه بالمستقبل وتبي توصله؟ وإيش أحلامك؟ وإيش المشاعر اللي تحس بيها لما توصل للهدف؟